Reta jetako ñavaeta supe erei yande má yauva jaeko chicle, chupetes caramel, golosin ayauviko confite yauvi mitimimo jeevae jokogui yauye mamelo, ñanoivi jokope <hesitation> helado, gelatina, flan, jokoropi ñanoiyejaeko, <hesitation> chokolatereta opaete kua kuareta jeevareta